Karazagna vorogna ndreka a martin a, perroquet a, papango, dronga, pigeon-gna, vorodolo a, <hesitation> vorompontsy a, fody a, kibo a, sisia a, de ifania.